Laha ty fromazy misy aloha maro: misy zao qui rit, misy la vache qui rit, misy <hesitation> la banita, misy koa fromazy <hesitation> azy vita amy tiko rey. Ah! Zaho aloha tsy havandy fa tsy haiko gny manavaky ny tsirony satria zaho tsy mpihina fromazy aho. Raha io koa ataoko lafo, sarotsy gny viliny la sarosarotsy amy tegna zany ny hihina azy, karazany iaby iaby iny.